ijolle ithimenie ak wonin sunmuhimua akimatundafan muhimua won ishin hindogor dukub ishihindogor ak ishin afiya namit kanit ijolle ithimen shule nen somsiseni gara woranen itum himeni dum silate akasit wonbishia muhimu matunda hubete akasit wonyatu